عندي زوج انواع تاع الماكلة لي نقد ناكلهم جوسكا لافان دو ما في لول هو الكبدة تاع الغنمي و الزاوج هو اللحم تاع البولي علاش هادو زوج, شوف الكبدة تاع الغنمي البنة تاعها فريمون بنينة و آلي ريش او فار و اللحم تاع البولي باسكو ريش او بروتيين يعني اي حاجة بحتاجها الكور تاعي راهي فيه